الرياضيات مهمة جدا لأنها تعلمك طريجة التفكيرالمنطقي وتحل المشاكل، مو بس أرجام وحسابات حتى لو ما استخدمناها بشكل مباشر بحياتنا اليومية، هي تنفي جدرات العقل وتساعد في اتخاذ جرارات دجيجة <noise> وتحلل الاأمور بشكل أفضل، يعني الرياضيات مو بس مادة هي أسلوب الحياة هي اسلوب حياة كامل.